जे मदु मक्ही रोहे, फूल पर बठे, ने तीन्दर रस चुसे। ने तीनुं खी लाडे, तीनुं गार वारु खुश्बु आपे। ने चे तीनुं रस वारु सोहत बनावे। ने आपनुं सोहत खाने जोडे। चे तीनुं खी लाडे, तीनुं गार खुश्बु आपे, ने जे ती मदु मक्ही नी रोहे। ती काई तीनुं गार शो, आपनुं गार भारी नुक्षान होवे। ने पेड़ पधो काजे भी होवे। आपनुं गार सोहत खाने नी जोडे। ने पेड़ पधो काजे, वारुस खील ले नी। ने फूल ने वारुस ती खुईल जाए। यो त ने जे वारु रोहे।